Ñy fomba fiomaña nteña lafa hiatriky dinidinike, fifandiniha aminy ñy filàñ'asa: -Mila hay nteña ñ'orin'asa noho ny ñ'asa hikaihany anteñ'eñy. -Mila hay nteña soa koa sevé nteñ'eñy, taratasy fangataha nteñ'eñe tso noho misy diso, mba hatokisan'olo hampiasa anteñ'eñy.